Danën <hesitation> rcanú clab´, rzíázyën cun martilly, martilly re ni na gyíec´ni ró áh, niní nú juerz, chi cun gyiag ni núní chi nizh rnazën chi run ni gan rzíázní ni clab´re cun clab´ re ni na za ni láz, nax´ni que gac´ni láz chiní gíázni, zieganí nugwuel chi rcáraba ni rtíezraba gyiag, rtíezraba, pero ra ni queitza clab´ di ni, simplemente pus tïé ra za zincel ni per bróo ru ní ba, chi ni ni run ga´ juerz ríazni.